Ni tun nɛ baro Filipine ni bɛrɛ a ni tunɛ ba kereciyɛn na boni ni kereciyɛn na boni a babe yɛrɛ se ni pa'e yi a suruɲa a nucoro nɛ mi te a ba bu'a oho curuwa wa o babe se nibe be so we in zerebe wo zerebe don ni bɛrɛ'a ba kiltir ba we hamani ho dimiyan wure